सबसे पहिले त हमिङके माटी चिनेके परन ओकर बादमे मटको नामे गेली मटको नामे जाइसी करिया न त पियर माटी हमिङके माटी के टोइसी माटीके टोलेसे जन्माटी पिसर बा ऊ माटी के हामी के धान खाए आइए । को रैसी ओकरवाद मे तैका तैका कोरले के बेसी गोटा गोटाइसी गोटाके हमिङ के कथी करैसी कठौतमे उठाईसी न त बोरामे उठाएसी बोरामे उठाके हामी के बुक्के घरमे ल्याएसी । घर मे ल्याके कथी करैसी एको पिटना उठाइसी चाहे एगो पखल उठाईसी उठाके हामी के कथि करैसी ओकारा गने गने एउटा कर्के ठकुराईसी थेकुच के साफ मेहिया बनाएसी मेहिया बनाके उने रुवा धदेशी रुवा धके तैका दैका पानी धके सौनैसी सन्ते सन्ते ऊ माटीके हामी के मोलाम क र देसी मलाम कर्के तब ओक्रा बाद मे के हामी के मूर्ति प्यारी कर्देशी ऐसाङ्के हमिङ के तयारी कर्के ऐसाङ्के हमिङ के माटी के मूर्ति बनाएसी ।